Yʉji te te sʉj te sʉj tʉgay pues yʉji ʉcupachʉcʉjpa como cʉpi hʉy cʉpi tucsucpa te sʉj te pʉpʉ sʉj te mʉnsʉj te chuksʉj te paksʉj teji mactazaŋ yʉji te ʉcupachʉcʉjpa para cʉpi hʉy ʉcupachʉcsucpa nete para tʉghʉcʉm para tʉghʉcʉm te pʉpʉ sʉj te chucsʉj mechaaŋ este sʉj tʉgay cuy tʉgay te pʉpʉ sʉj pʉj tuypa tuypa ella de quince metru te te chuksʉj tuypa como treinta treinta a veinti cinto metru te chuksʉj teji wʉti chucsʉj que wʉdʉypapʉ y este jʉchʉjpa eya jʉchʉjpa de morillu de de cʉm tʉghʉcʉm tep pi te te y te nama te nʉʉcuy te nʉʉcuy yʉg ʉcupachʉcsucpa para tʉg hʉy tʉg hʉy morillu tʉg hʉy biliguana nete y te tʉchcuy te tʉchcuy tumʉ cuy que mashi ʉyʉpʉ wʉdʉypa nete comoi de quince de quince a veinte metru te tʉchcuy y hʉy tablon jʉchsucpa te nʉʉcuy pues ya ʉn nʉmam y te nopo te nopo tep hʉy este te montaña pues wʉti teji de de treinta de treinta metru de treinta y cinco metru teji puede masde ʉ eya nete chaparru pero Te nopo pʉj valechʉcpa para hʉy chʉcsucpa este hʉy jʉchsucpa hʉy jʉchsucpa cas hʉy maahʉyshucpa este min mahʉymuspa nʉmʉmpa min cʉcʉsʉ mi vueltu <hesitation> capʉmʉ y hʉy ʉcupachʉcsucpa para mesa para chʉnaycuy para yʉte cʉtcuy e te wʉti tzʉqui tʉn cʉnʉcechʉcpa yei tʉn cʉnʉcechʉcpa verda yʉte cʉtcuy te roperu te alacena te aja cuy te aja cuy yʉji tep pi ca peca tiempu este yaji pʉcsucʉnajpa eya tuypa eya wʉdʉypa te aja cuy eya de treinta de cuarenta metru y hʉy cʉchamsucpa eya de ocho de este ocho trozo quey tuksucpa puede dos cincuenta de ocho de diez de seis de tugaaŋ ca'sa te este te aja cuy y te aja cuy tep wʉjʉ este wʉjʉ cuy hʉy jʉchsucpa hʉy tablon jʉchsucpa y como ʉn nʉmam nete hʉy chʉcsucpa tzʉqui como yʉte cʉtcuy como nicʉsʉycuy nitzʉnay ʉ tʉg hʉy tʉg hʉy puerta tʉg hʉy ventana ya para tumʉ tʉkjʉ ʉm aŋitʉ te te aja cuy como tumʉ tzʉqui yʉte cʉtcuyjʉ jʉyjʉyshucpa te te aja cuy te aja cuy y teg eya cuy tʉgay tʉn ispʉcaam nete te Te pistache hʉy jʉchsucʉ nete pero pʉj casi este pi poco pi poco hʉy aŋitsucpa para para mueble wa queja pero maʉjwʉ tep hʉy mahʉyshucʉ ney pi tuypa cuytʉgay wʉti cuy tʉgay teji de quince metru de diez metru de veinte metru y tazʉ te cuy tʉg yʉji ispʉcʉjpapʉ te este te mayucpʉcʉsaam tepi te masde casi hʉy jʉchsucpapʉ te haycʉtuqui te haycʉtuqui ney pi wʉjʉ tabla hʉy ʉcupachʉcsucpa para para mesa para nicʉsʉytcuy y para tʉg hʉy tabla nete te haycʉtuqui tep neypi wʉdʉypa de de quince de veinte metru eyab teji wʉti cuytʉgay pues tep te cuytʉ y teji te wintzamʉ te te cuy tʉgay este pʉj algu yʉji tep algu cuy que que tʉn valechʉcpapʉ teji te majde valechʉcpapʉ para cʉpi te cuytʉgay yʉji tumʉ tumʉ nas que donde juti te cuy tʉg este wʉdʉyshucpa